So tawi aɗa yiɗi feewnude mo de pas tiiɗɗo, mbaɗta hen ko kelme, mbaɗa hen, limoore, mbaɗa maandinooje. Njillondira haa jiiɓo, waasa nanndude e innde ma malla yettoode ma malla ko yimɓe nganndi wonde aɗa fota waɗde.